Feisu sü üna tur auta auta cercherìu d'braié pi che pi che pösu, cercherìu d'feme vëddi sbrasandme da la fnestra o camperìu giü r'roba suta për vëddi se riesu a atirè l'atensiun o comuncue fe d'rümur për feme feme purté via